Pus kiau lnu kun de re ganu kumu mes de mayo es cuando mjua me ntsaunan kiaguan lo que es de kiua kampu este de meje ru liedat mjau me datsau porque este daul biu kante y pues daul meje biu kante osea mu skjua pero pus gua taaunan casi pur sampjiy gua tapejen y guejel tajaunan y nibiu tauban nep kañki nsanan gandes y todo ru kuent ya nip tamen nep ntsjaun guejel tajaun kanjaung kante y cuando ya kun ma daue mjau nes mpa ya meje nep ya dau ya kuent ya ni nep lai y este ya naañ ma dagugan daneng ya este nda mep nmau y pues meje nep ma njejemp nda latsjap guneng nda juau kante kanjaung ya mbiayat gama gatudat pagasat ma gatudat ya porque nip mje ya nep nkjiau. Y ya ma ru xii ya meje dau y ya najañ meje mjau bau y ya este y ya despues gama mjau me ntsaun mjau kabau ast ya nteu dajiu ya este bijiy ya gama anu biu mikie tant tant diñu taajanban dius ke lamaigant laangant mikie y pus y naañ ya xiñkiuamp gaue ganu ya ya ya ma nai gampu biu kante y chiñi ya ya ya nue biu kapius ya nip pugan ntjajau ya meje nep ya gama dakijily ya lai mjau ñkijily ya biu mpe ru mbiayat ya nip me tsau y kiaugun nkjuande ya tamenan nep njuaunan y chiñi ya meje nep este y ya kakiu ljiua kji ver nep ya kueje ljiu kakiu chi ya mjau mang porque ya mjau kañkial biu kampu y chiñi de re ganu kuanma ya este chi ya ma chii ya matse ya gulejeng kue liedat kue nendat pudat ganjau pudat ntjee mebat nmaudat porque ya kue piudat mpian y ya kue mpian. Kuanma ya este chi ya ma chii ya matse ya gulejeng kue liedat kue nendat pudat ganjau pudat ntjee mebat nmaudat porque ya kue piudat mpian y ya kue mpian biu gamau ya kampiujun ya laue matse y bijiy nda ma dagu daneng bijiy laue bijiy laue pus kue nda ant gua ma gamugan mas matse y ma gamugan mas daneng kueje meje pik liedat ma nendat.